Mbughwi ichiithuka kindo kyakwe ichiantha kindo tha fiwaya fyahimoka fikamihomoka apfunga haya yacha yathogea thogea hena kamiri kwengi yapfungaha yaghenda haya yapfunga haya hura ha yaende kindo Nyathi yathuha haya yathuka haya mboambia yathuka haya ihami thuka ikikindo lia lindemva irwe yaingina ho Katikati haikaiho Katikati luvaha ukache yani luvaha yaricha yahenda kwia kole nlewaivaria thari vibare kithungi kia mira kole there kwiyo yathuka kithungi kiu ikueho Katikati hata mwira ukacha ighire shidago.